عشان أحافظ على النباتات أشوف إنها ت <hesitation> تحصل على الضوء الكافي سوا من الشمس أو المصابيح واسقي النباتات بانتظام، وحافظ على درجة الحرارة المناسبة واستخدم سماد مناسب كل فترة عشان تساعد النبات على النمو وأمسح أوراق النباتات بقطعة قماش رم-رطب عشان تزيل الغبار وتساعدها بالنمو بشكل طبيعي.